Oikovi yande ndie ta ndeiñopako oure outapakore ani kiraitapa mabieɨ amotapako yandere yae jɨiaputapako yande ani mbaetɨtapakore kotɨ kotɨ yaikova jokua oikoviko yande ndie desesperacion jei supe karai reta jukuraivi yaiko paraete amovecepe ñamaeta tenonde ikavi yayembongueta